Tum kjse kor a nkyj mowc a cbjyj me enyigye nye tum a wcdze nyan owufo siantsir nye dj, sj obi bjn wo anaa ebjn obi na ofi mu a, cyj yaw ankasa ankasa. Wo werj how ma djm ntsi nkyj sj mowc djm tum no a, ber ara mo dcfo anaa me nyjnko bi befi mu no, mutum me ma onyan san ba atseasefo mu. Sj mohwj ber a me nana fir mu na yaw a cdze berj me maame a, nkyj nna djm ber no mowc djm tum no a, nkyj djm ennsi.